Fomba andrisiahagna zamadiniky amina fomba fagna- fagnantanjahantena de azavaina mazava sara aminanzy hoe misy tombonsoa azonao ane raha io fa mahasalama anaô io, mampivelatra na de ny saignanao aza de salama aby amin'io an de ahatohitra aretina anao, zany agnanaovanà hoe amboary zalahy i fagnantanjahantegna.